Ave, pos Turquía tien una estoria mu rica i variá, con una cantidá grandi d'aconteceris emportantis. Unu delos suceíus más emportantis ena estoria de Turquía es la hundación del Imperiu Otomanu nel siegru XIII, qu'aluegu s'envirtió en unu delos imperius más apoderaus dela Estoria. L'Imperiu Otomanu se destendió por güena parti d'Uropa, Asia i África, i queó un legau mu emportanti ena coltura, la arquitetura i la política.